Endam, be ngaigu do vonna kitaa, ngam to andi goddo a watta adilaaku ha kita a endan mo. bannin mo to a wonyi goddo a wannata mo aadilaaku ngam a yida mo.